Na yatosi palu-palue <hesitation> maraga tosi carana yakkegunang jaji yetu palu-palue yattettekeng yattettekeng ri paso e na semisal lo i tawwe de mappakkenna tangeq atau mappakkenna aju <noise> atau baloq-baloq na pakengengngi paso na yenatu palude pattama paso e rarilalenna <hesitation> baloq-baloq e na carana ipake yattettukeng atau yattettekeng ri paso e narapi si marapeq na jadi makkoro carana <hesitation> ipake yasengnge palu-palu.